بنجيب المسمار والمطرقة ون -وندقه بالجدار، نترك منه شوية طول بارز مو كثير، شوى قد ال القدر ال- ال- اللى يعلقوا عليه ال- اللوحة، بس نتأكد من ثباته بنجيب اللوحة، ونضعها عليه، نظبط الزوايا تبعها وال وخلاص.